Mety hanam-bolo blondy, volo mainty, volo mena sy ny sisa ty olo. Firy ty isa ty lokom-bolo misy?